اولا انت محتاج تحضر بشكل جيد للموضوع اللي انت هتتكلم فيه، ومحتاج تدرب علي الكلام قبل ماتطلع تتكلم قدام الناس، محتاج تتنفس بعمق كل ماتحس انك متوتر، محتاج تفكر بإيجابية بدل ماتركز علي الفشل او الخوف من الموقف، ممكن تبدأ الموضوع ببداية بسيطة <hesitation> انت حافظها كويس وتعمل تواصل بصري مع الناس